<hesitation> tishikudu amvwi’i guda sudi gaa; mwa gaa’rok rakokinka ko raka’a maakir ko iyaa rokikin da kiajedikigtamzii mindi dayi amvwi’i migsudi gidda ma rakoki’nyae mugmwa rakoki guda’mwa aduwa abwohiya kugmwa aduwa abwohiya kug’mwa aduwa soki tur’pii kagsudi gudaa’laa pii mug’laa mug’laa pii tushukudu tisukudu kan’daa’ha sallaa guda sudi guda traa’ kwaa masallachi guda trakwa mashidi mug tra’kwa mashidi gaa’trakwa mashidi guda wolochin gaa’trakwa mashidi’a muk tra’kwa mashidi mug tra- kwa mashidi mugtrakwa mashidi guda wolochin tishukudu kig’gir salla kig’gir see abwa’hiya ki’gir salla guda jaa’kwa mashidi gaa’mwa adowowi’nyae iyaa awawa paalthu kal kugtan jae minnti tuf kugtan’jae iyaa <hesitation> ra kugtang’mze mundi mugmwa adowowi’ngae guda sie aivae mmug’sei aivae gudan’nzi gaa’pie mugpee mug’sudi mug’pee kug’lianyee kkugsidi tishukudu mwakana kasuku kug’traa guda traakwa kasuku’nyae evie kaasuku kugta traa’duwae evie kasuku kugta traa duwae. Gudan’njae aiva kokuma ziara guda tra jim’dulaka ga traa jimdulaka gala ithawa emdulaka sulak emtra evi- ra kugtan titra nigi tisiraa kogta’mwa tishukudu abwahiya kug- sidi mwakwana ga kathir fwa guda sidi guda traakwa gadaa kothir fwa guda sidi guda traakwa gadaa kathir fwa’wae biya shan’nya ra kugae mwa mi yaye abwahiya salaa gi sidi gaa’tra gi sidi gaa’traya ma hag’tdi di- sam’ting tdaa nigi niigi tiu siraa kugtamwa gutaa shiraa chin guda tra’kwa mashidi gurtalaa salaa mugrlaa salaa mugur sir chaabe amvwi’i amvwi’i tda nigi ma avwi sie guda sidi gaamwa rakoki’nyae amvwi gida kiedu taambi kata’ambiya sini soki ka taambiya sini soki alamur siraa aa wakaana’kwa sira siraa wachinaa’kwa akwa nigeria gaba daya tukaa borno owmwa ka taambiya sini sauki alamur nigi ka suraa ka dang’adam emdae maya sudi koya ta mwa ma kwona kasukunla kaya ta mwa jada sidi kaya turaa kwa kasuku kasuku zaya ta mwa duwa kwa dayi gudan’njae ko gaa’njae yayae dadan njae gaa mwa aduwa. ngae gaa mwa aduwa gaa kidu taambiya sini.